Afaka mifampianatra biby samy biby, ohatra zao rapiso a, ra- miaoo, miaoo, dia raha misy boeza an-dragno akeo dia ianarany koa zany miaoo, miaoo, miaoo, de ny akoho koa dia afaka kokokokokokokokoko magnanso zagnany igny de efa fantany zagnany hoe hihinan-kanina zany dia rehefa lehibe koa zagnany de karahan'igny koa n'igny a magnanso zanakananjy avy akeo.